لو كنت مضطرة اني اعيش بدون كهربا فهعتمد على ضوء الشمس وهعتمد على الشمس سواء في الضوء او في ان انا اقلي بيها، او مم ان انا استخدمها للطبخ يعني، وانه انا اقرا الكتب عليها بدلا من الاجهزة وبدل من النور، وهستمتع بحاول بقدر الامكان بالطبيعة لان اول ما الليل يليل انام.